Fomba fanaliova lafinety: mangalaky siky iha isianao rano, la ataonao le soa siky igny, bakeo fafafanao amy lafinety iny amizay. Lafa hitanao hoe mialaala loto regny, enganao amizay la me- enganao maiky lafa i fa malio zay.